ऑक्टोपस जु ची यो समुद्री जीव ची ये क्या हौंडा साथ आठ बल बहुत सारा दस बारा हाथ पाव होंद अंगर हम उन हाथ पाव ते काटी द्युन्दा न तह वो तभी भी जिन्दा रेंध दस बारा घंटा तक वो जिन्दा रेंध चाहे हम वे ते गरम पाणी मा भी डाली देन तभी भी वो बल जन जान वेन वो चलन ची